verður óheimilt að starfa innan íþrótta og æskulýðshreyfingarinnar verði tillögur starfshóps menntamálaráðherra að veruleika frumvarp sem byggt er á tillögunum verður kynnt í haust miklu betur gengur að ráða í störf í grunn og leikskólum á höfuðborgarsvæðinu en síðustu ár engu að síður er aðeins helmingur leikskóla í Reykjavík

hundruð börn á biðlista fólki sem leggst inn á Vog vegna fíknar í sterk verkjalyf hefur fjölgað mikið á síðustu árum meira en helmingur sjúklinga á Vogi hefur keypt lyfseðilsskyld lyf á götunni síðasti nasistinn í Bandaríkjunum sem grunaður er um stríðsglæpi í síðari heimsstyrjöldinni var til Þýskalands ólíklegt er að hann þurfi að svara til saka þar skortur á neyðarútgöngum og hertar öryggisreglur kalla á tvöföldun Hvalfjarðarganga á næstu árum framkvæmdirnar gætu kostað tuttugu milljarða

gott kvöld íþrótta og æskulýðsfélögum verður óheimilt að ráða til starfa fólk sem hlotið hefur refsidóma fyrir kynferðisbrot fái tillögur starfshóps mennta og menningarmálaráðherra brautargengi þá verði bakgrunnur þeirra sem sækja um starf í hreyfingunni kannaður síðastliðinn vetur komu fram í dagsljósið fjölmargar sögur af kynferðislegri

áreitni og ofbeldishegðun í íþrótta og æskulýðsstarfi ég verð fyrir því þegar ég er sextán ára gömul að mér er nauðgað af landsliðsmanni í handbolta á þeim tíma í kjölfarið stofnaði mennta og menningarmálaráðherra starfshóp sem átti að leggja til aðgerðir gegn slíkri hegðun hópurinn kynnti tillögur sínar í dag sem eru þessar helstar að hægt verði að koma tilkynningum eða öðrum skilaboðum um ofbeldi og aðra óæskilega hegðun til óháðs aðila sem komið þeim í réttan farveg að skýrir og samhæfðir verkferlar og viðbragðsáætlanir séu til staðar hjá félögum og samtökum í íþrótta og æskulýðsstarfi að fræðsluefni um kynferðislegt ofbeldi og óæskilega hegðun sé samræmt og að allir sem bera ábyrgð á íþrótta og æskulýðsstarfi hafi grunnþekkingu á því hvernig bregðast eigi við þegar slík mál koma upp að unnið sé markvisst í jafnréttismálum á vegum að íþróttahreyfingin setji sér siðareglur og

og kanni bakgrunn þeirra sem koma að íþróttastarfi sé vafi um einhvern sem til stendur að ráða eigi iðkendur að njóta vafans að viðbragðsáætlun á þessu sviði verði skilyrði fyrir fjárframlögum frá ríki og sveitarfélögum til íþróttafélags og loks að óheimilt verði að ráða til starfa fólk sem hafi hlotið refsidóma fyrir brot sem falla undir

kynferðisbrotakafla hegningarlaga hvernig á að tryggja að þessar tillögur verði að veruleika við erum að smíða frumvarp sem við munum kynna í haust er varðar þennan

við viljum hafa hann tímabundið og sjá hver reynslan

að þetta eru allt tillögur sem koma frá grasrótinni frá íþróttahreyfingunni frá æskulýðshreyfingunni og þetta hefur verið sérstaklega ánægjulegt samstarf

að þetta skili þetta skilar auðvitað bara vitundarvakningu þetta skilar því að

hægt að taka utan um svona mál á faglegan og skipulegan hátt og

þó að þetta sé

oft mjög erfitt og viðkvæmt þá

hægt að ná utan um þetta og þessar tillögur gera það svo sannarlega um tvö hundruð börn eru á biðlista eftir plássi í leikskólum borgarinnar helmingur leikskóla í Reykjavík er formaður skóla og

segir vandann mun viðráðanlegri en síðustu ár grunnskólar borgarinnar verða settir á morgun og það hefur gengið mun betur að ráða kennara til starfa en síðustu ár um þetta leyti í fyrra vantaði tugi kennara og enn fleiri í leikskólana það er veruleg

leikskólum og grunnskólum

þetta eru helmingi færri stöðugildi sem við eigum eftir að fylla

og grunnskólum heldur en á sama tíma í fyrra og líka betri staða en við horfðum fram á tvö þúsund og sextán þannig að vandinn er miklu viðráðanlegri en við erum líka með miklu betri hluti í bakpokanum til þess að takast á við hann heldur

við vorum þá það er búið að útfæra samþykkja og klára fjölmargar aðgerðir sem eru byrjaðar að hjálpa okkur núna þannig að við eigum að ná betur utan um vandann og og leysa hann hraðar en við gátum gert í fyrra í nágrannasveitarfélögunum gengur einnig vel að ráða kennara það er búið að ráða í allar kennarastöður

við grunnskóla í Garðabæ Seltjarnarnesi og Hafnarfirði og nánast allt í Mosfellsbæ og Kópavogi

til starfa en tiltölulega fá börn eru á biðlista á Seltjarnarnesi bíða tæplega þrjátíu börn eftir plássi og gengur hægt að ráða starfsfólk þar hefur barnafjölskyldum fjölgað mikið og leikskólinn var því stækkaður í Reykjavík á eftir að ráða í ríflega sextíu stöðugildi helmingi færri en á sama tíma í fyrra og nærri tvö hundruð börn bíða eftir plássi við erum með ríflega þrjú hundruð pláss sem

eru laus núna og við getum byrjað að bjóða

og reyndar er það byrjað þannig að lausu plássin eru umtalsvert fleiri en nemur biðlistanum það er líka ný staða og mun betri en var í fyrra Reykjavíkurborg keypti skólagögn fyrir grunnskólanemendur fyrir fjörutíu milljónir króna eftir útboð þar sem fyrirtækið a fjórar átti lægsta tilboð þetta kemur fram í tilkynningu frá borginni listaverð á vörum sem fóru í útboð var um hundrað og fimmtíu milljónir króna tilboð a fjórar fól því í sér sjötíu og þriggja prósenta afslátt frá listaverði skóla og samþykkti á fundi sínum í dag að ráðast í átak til að auka hagkvæmni í innkaupum skóla leikskóla og innlögnum á Vog vegna fíknar í sterk verkjalyf fjölgaði um sextíu og sex prósent frá tvö þúsund og fimmtán til

meira en helmingur sjúklinga á Vogi hefur keypt lyfseðilsskyld lyf á götunni ýmis merki eru um að neysla á sterkum verkjalyfjum eða ópíóíðum hafi aukist hér á landi að undanförnu frá áramótum og fram í miðjan júní rannsakaði embætti landlæknis tuttugu og níu dauðsföll þar sem grunur var um eitrun vegna ofneyslu lyfja það eru næstum jafn mörg tilvik og allt árið í fyrra aukningarinnar hefur orðið vart á sjúkrahúsinu Vogi um aldamót voru innlagnir vegna fíknar í sterk verkjalyf hundrað þrjátíu og fjórar og árið tvö þúsund og tíu tvö hundruð fjörutíu og tvær árið tvö þúsund og tvö hundruð og sjötíu en í fyrra var fjöldinn fjögur hundruð fjörutíu og sjö sumir sjúklingar leggjast þangað inn oftar en einu sinni við finnum fyrir

að það er aukin neysla á lyfjum og þá sérstaklega á þessum sterku verkjalyfjum við höfum séð það í okkar greiningum að það er aukning á fíkn í ópíóíða það eru sterku verkjalyfin

meðal þeirra sem sprauta í æð en þessi slys og dauðsföll eru nú er að taka lyfin í ógáti eða óvant þeim og svo framvegis samkvæmt nýlegum könnunum sem gerðar hafa verið meðal sjúklinga á Vogi hefur meira en helmingur þeirra keypt lyfseðilsskyld lyf á götunni þá er átt við sterk verkjalyf róandi og örvandi lyf

á róandi lyfjum í í yngsta hópnum sem kemur hér sem var ekki svo mikil áður fyrr þetta er greinilega orðinn meiri hluti af almennri neyslu en hún er oftast nær mjög blönduð vímuefnaneysla vegagerðin skoðar nú að tvöfalda Hvalfjarðargöng til að bæta öryggi vegfarenda skortur á kostnaðurinn gæti hlaupið á fjórtán til tuttugu milljörðum Hvalfjarðargöngin voru tekin í notkun ellefta júlí nítján hundruð níutíu og átta og urðu því tuttugu ára í sumar öryggisreglur í jarðgöngum hafa verið hertar umtalsvert frá því göngin voru hönnuð en undanfarið hefur Vegagerðin í samstarfi við verkfræðistofuna Mannvit skoðað nokkrar mismunandi leiðir

til að tvöfalda göngin skortur á

kallar á tvöföldun ganganna samkvæmt Evrópureglugerð er leyfileg hámarksumferð um göng án neyðarútganga átta þúsund bílar á dag nú aka að meðaltali sjö þúsund bílar um Hvalfjarðargöngin á hverjum degi og því ljóst að ráðast þarf í framkvæmdir á næstu árum

að uppfylla þessa þessa reglugerð þarf að bæta við öðrum göngum við hlið þessara ganga allar tillögurnar gera ráð fyrir að göngin verði lengri og breiðari en núverandi göng og með minni

kostnaðurinn hleypur á fjórtán til tuttugu milljörðum eftir því hvaða leið verður farin Matthías segir að það sé ekki

síst út frá öryggissjónarmiðum sem brýnt sé að tvöfalda göngin til þess að minnka þá hugsanlega slysatíðni og þá hættu á stórslysi sem væri þá hugsanlega vegna bruna í göngunum eða einhverju slíku engin ákvörðun hefur verið tekin um hvenær verður ráðist í umbætur á Hvalfjarðargöngum en Matthías segir ljóst að undirbúningurinn taki nokkur ár göngin

séu að vissu leyti barn síns tíma það má segja það kannski þau eru reglurnar hafa breyst og það þarf kannski að uppfæra hlutina líka í samræmi við það Stefán Karl Stefánsson leikari er látinn fjörutíu og þriggja ára að aldri þetta tilkynnti Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir eiginkona

hans nú undir kvöld Stefán Karl var einn fremsti leikari þjóðarinnar en hann útskrifaðist úr leiklistarskólanum árið nítján hundruð níutíu og níu hann öðlaðist heimsfrægð sem glanni glæpur í sjónvarpsþáttunum um Latabæ ferðaðist um öll Bandaríkin sem Trölli í samnefndum söngleik og lék í fjölmörgum eftirminnilegum uppfærslum í íslensku leikhúsunum þá lét hann sig varða málefni barna sem lögð höfðu verið í einelti og stofnaði

Regnbogabörn hann var sæmdur riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu í júní fyrir framlag sitt til íslenskrar leiklistar og samfélags haustið tvö þúsund og sextán greindist Stefán Karl með krabbamein hann og Steinunn Ólína ræddu í kjölfarið opinskátt um baráttu Stefáns við sjúkdóminn í fjölmiðlum í júní í fyrra greindi Steinunn Ólína frá því að krabbameinið væri langt gengið og að lífslíkur Stefáns Karls hefðu minnkað verulega eitt af síðustu hlutverkum hans á sviði var þegar hann og Hilmir Snær Guðnason endurtóku leikinn í leikritinu með fulla vasa af grjóti

verksins var sýnd í beinni útsendingu á RÚV í október á síðasta ári

fyrrverandi lögfræðingur Trumps Bandaríkjaforseta játaði rétt fyrir fréttir að vera sekur um umfangsmikil fjár og skattsvik

íslenskra króna átti að mæta fyrir dómara í dag vegna rannsóknarinnar frekari upplýsingar um samning hans við saksóknara liggja ekki fyrir síðasti maðurinn í Bandaríkjunum sem grunaður er um að vera stríðsglæpamaður nasista hefur verið framseldur til Þýskalands hann er níutíu og fimm ára en vitað hefur verið hver hann er og hvar hann býr í viðurkenndi fyrir tuttugu og fimm árum að hann hefði villt á sér heimildir til þess að fá landvistarleyfi í Bandaríkjunum hann sagðist hafa starfað sem verkamaður í seinni heimsstyrjöld hann sagði fulltrúum dómsmálaráðuneytisins árið nítján hundruð níutíu og þrjú að hann hefði orðið að ljúga til þess að fá landvistarleyfi það hefðu allir gert á sínum tíma kom til Bandaríkjanna árið nítján hundruð fjörutíu og níu og fékk bandarískan ríkisborgararétt árið nítján hundruð fimmtíu og sjö dómari svipti Palij bandarísku ríkisfangi árið tvö þúsund og þrjú vegna rökstudds gruns um að hann hefði verið fangavörður í fangabúðunum í Póllandi þegar sex þúsund fangar í búðunum voru myrtir á einum degi árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú

fæddist í Póllandi á svæði sem í dag er hluti af Úkraínu Þýskaland Pólland og Úkraína neituðu hins vegar öll að taka við honum á sínum tíma hann hefur því áfram búið á heimili sínu í Queens í New York ásamt áttatíu og sex ára gamalli eiginkonu sinni gyðingar hafa ítrekað mótmælt veru hans þar fyrir ári tóku allir tuttugu og níu þingmenn New York höndum saman og skoruðu á utanríkisráðuneytið að fylgja brottvísun hans eftir eftir nokkurra vikna

samningaviðræður samþykktu Þjóðverjar loks að taka við og var hann fluttur þangað í dag er síðasti nasisti síðari heimsstyrjaldarinnar sem vitað er til að hafi búið í Bandaríkjunum ólíklegt er að Palij verði sóttur til saka í Þýskalandi saksóknari segir að ekki liggi fyrir næg sönnunargögn til þess að sækja hann til saka fyrir stríðsglæpi

sem fékk tuttugu ára fangelsisdóm í Rússlandi árið tvö þúsund og fimmtán hefur verið í hungurverkfalli í hundrað daga stuðningsmenn hans söfnuðust saman við rússneska

sendiráðið í Kænugarði í dag og kröfðust þess að honum yrði sleppt lesin voru upp bréf til hans meðal annars frá breska sjónvarpsmanninum Stephen

var gefið að sök að hafa farið fyrir hópi manna sem var sagður hafa framið og skipulagt hryðjuverk á Krímskaga eftir að hann var innlimaður af Rússum margir hafa fordæmt þetta og

sagt að dómurinn sé brot á alþjóðalögum fimmtíu ár eru í dag síðan herir Varsjárbandalagsins undir forystu Sovétmanna réðust inn í Tékkóslóvakíu og brutu

á bak aftur vorið í Prag sem var tilraun til þess að auka frelsi borgaranna eftir síðari heimsstyrjöldina skiptist Evrópa upp í Vestur og Austur Evrópu Sovétríkin stýrðu austurhlutanum og kommúnismi varð hin viðurkennda stefna í flestum ríkjum Varsjárbandalagsins var sovéskur her í minna eða meira mæli eina undantekningin var Tékkóslóvakía árið nítján hundruð sextíu og átta komust frjálslyndari öfl til áhrifa

af sér embætti forsætisráðherra miklar efnahags og félagslegar umbætur hófust þá þegar og ritskoðun var afnumin markmið hinna frjálslyndu afla var að gefa kommúnismanum mannlega ásýnd þessi tími fékk hið ljóðræna viðurnefni vorið í Prag stjórnvöld í Kreml voru allt annað en hrifin í júlí sextíu og átta rituðu leiðtogar fimm kommúnistaflokka í Austur Evrópu bréf til Prag þar sem stjórnvöld voru vöruð við því að sveigja of langt af hinum sósíalíska stíg og innrás hótað létu stjórnvöld ekki af hegðan sinni gefum nú fréttamanni RÚV árið nítján hundruð sextíu og átta orðið hinn tuttugasta og fyrsta ágúst réðist tvö

fimmtíu þúsund manna sovéskur her inn í Tékkóslóvakíu og fylgdu honum hersveitir frá fleiri

Prag og aðrar helstu borgir landsins voru

áður en yfir lauk voru sjö hundruð og fimmtíu þúsund hermenn og sex þúsund skriðdrekar í hernámsliðinu borgarar veittu öflugt viðnám þeir köstuðu grjóti og öðru lauslegu að hermönnum og kveiktu í skriðdrekum á fyrsta degi innrásarinnar létust fimmtíu og átta

Tékkar og fyrir árslok lágu hundrað og átta Tékkar í valnum í andstöðu sinni við innrásarher kommúnista smám saman yfirgáfu herir Ungverja Búlgara og Pólverja Tékkóslóvakíu þegar skrifað var undir samkomulag við leppstjórn kommúnista sem komið var á í landinu eftir innrásina var samið um tímabundna veru sovésks herliðs í landinu sú tímabundna vera stóð í tuttugu og þrjú ár síðasti rússneski hermaðurinn yfirgaf Prag tuttugasta og sjöunda júní nítján hundruð níutíu og eitt það var eftir svokölluðu þegar almenningur afneitaði kommúnisma og innleiddi lýðræði í landinu hetja vorsins í Prag sneri aftur dubcek var gerður að forseta þingsins árið nítján hundruð áttatíu og níu en hann lést síðla árs nítján hundruð níutíu og tvö eftir

alvarlegt bílslys kanadíska hljómsveitin heldur tónleika í Laugardalshöll í kvöld þetta er í fyrsta sinn sem sveitin leikur

sló í gegn tvö þúsund og fjögur og hefur notið mikilla vinsælda síðan það verður öllu tjaldað til á tónleikum sveitarinnar í kvöld en

er að ljúka tónleikaferðalagi um Evrópu platan everything kom út í fyrrasumar og sveitin hefur verið á ferð og flugi í allt sumar við að kynna plötuna þeir koma hérna vel smurðir þeir

Evrópu og þetta er síðasta giggið og það er alltaf gaman að vinna með

þær eru að loka ferðalagi þá liggur

sérstakt við tónleikana í kvöld mikið á þessum þrjátíu til fjörutíu þúsund manna hérna eru þeir að spila fyrir svona sex þúsund manns þannig að það verður mikil nálægð og pródúksjónin er mjög stór miðað við hvað við erum í litlu húsi því þeir eru að koma með allt sitt dót þannig að ég held að fólk eigi von á alveg svakalegri upplifun á eftir

óhætt að lofa stuði

það verður norðlæg eða breytileg átt gola eða kaldi víða má búast við einkum þegar líður á morgundaginn hiti verður víðast á bilinu átta til fimmtán stig hlýjast um landið sunnanvert Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta

óheimilt að starfa innan íþrótta og æskulýðshreyfingarinnar verði tillögur starfshóps menntamálaráðherra að veruleika frumvarp sem byggt er á tillögunum verður kynnt í haust miklu betur gengur að ráða í störf í grunn og leikskólum á höfuðborgarsvæðinu en síðustu ár engu að síður er aðeins helmingur leikskóla í Reykjavík

fólki sem leggst inn á Vog vegna fíknar í sterk verkjalyf hefur fjölgað mikið á síðustu árum meira en helmingur sjúklinga á Vogi hefur keypt lyfseðilsskyld lyf á götunni síðasti nasistinn í Bandaríkjunum sem grunaður er um stríðsglæpi í síðari heimsstyrjöldinni var í dag framseldur til Þýskalands ólíklegt er að hann þurfi að svara til saka þar skortur á

og hertar öryggisreglur kalla á tvöföldun Hvalfjarðarganga á næstu árum framkvæmdirnar gætu kostað tuttugu milljarða